أختار موظوع الزواج بالنسبة لي الزواج شي مهم جداً في الحياة، طبعاً الزواج استقرار نفسي واستقرار عاطفي تكوين الأسرة وبناء أسرة وإنشاء أطفال سليمين مقبلين على الحياة يعني فعالين في مجتمعهم ووطنهم، صراحة موظوع الزواج من أهم المواظيع اللي الناس لازم تناقشها ولازم ياخذون دورات عن الزواج أصلاً عشان يعرفون ينتجون أسر سليمة نفسياً ومستقرة.